Zero, moins un, moins deux, moins trois, moins quatre, moins cinq, moins six, moins sept, moins huit, moins neuf, moins dix, moins onze, moins douze, moins treize